انا نتصور روحي في النهار نمشي <hesitation> خمسة وعشرين الف خطوة ثلاثين خطوة ثلاثين الف خطوة كل مرة كيفاش، كان عندي برشا قضية نمشي أكثر، أسبوعين نتصور روحي نعمل ميتين وعشر الاف. ميتين وعشرين الف، كان مشيت برشا على ساقيا نوصل حتى ثلاث مية الف ربعة مية خطوة. كل مرة وكيفاش.